Raha ampitahaigna zagny ny sakafo biôlôjika ndraiky sakafo artifisialy dia tsara kokoa ny mihignana sakafo biôlôjika noho izy mitondra otrikaina mahavelogna, mitondra fahasalamagna. Fa ny sakafo izay efa voahodina tamina milina na orinasa efa tsy ara-pahasalamagna intsony fô miteraka aretina.